أول حاجة نهزها معايا, نهز معايا سلاح, منشان ناجم غادي نصطاد, ونوفر الماكلا متاعي, ثاني حاجا نهزها معايا نهز معايا بريكير, منشان نشعل النار ونطيب اللي اصطادته, ثالث حاجا نهزها, نهز منشار, منشان ننجم نقص الحطب ونطيب, رابع حاجا نهزها معاي, نهز معايا غطا باش نطغطى بيه, خامس حاجا نهزها معاي, نهز معايا شبكا باش نصطاد الحوت.